ode ayoor uromaghan imi mo ka boogh iyaar oye ooh na boogh iyaar oye poo na mami ipe pho kedi mi asighe amitanum oniin a miin keeny mo ka tahean okrap oye ooh mo na areelian okarap oye pho na madighi okaraph oye pa mom mo ibaamamuny pho a mi ubeeni dio pho imi moo poogham tougha dii yaah pho ana diyaa anah bin aghi asukul pho kumi atua gha ghan diyaa pho iyaar pho edighi bo ku iyaar pho edighi bo ku mi odi bo dool pho ediepho imi ogey asukul uloogh mia maari di yaar idio pho mio dibo seeny pho mia maari diyar kua ode a yoor uroma imi mo kah tool olooghotu bem anani googh ghan ooh mobo na ka miighi gha bo loor esi di okoony rakigh gha ni oye okoony radigh aan iyaar di oye ra mighi ghan kututu mia aruboo aleey idion mii mo pho mia moogh ni igbama muny. mia beni ibaam marthuny pho a mi ke telian okaraph oye ode a yoor umenidmi mo katalian okaraph oye na ka meel ni etean nooh abile keen a mem idion mo kaboogh iyaar oye oh iphen kuidi me ra to ma ghaabo ibaama muny pho oye amite abrini kuo moogh oye dika to ma noy di oye pho opo pho kaki risigh loor esidi abirini pho akpari orool abirini pho rawah ghan oye pho opo pho kadaphan bo retean enaan erodi odi aki risigh oye di uki risigh kadigh oman eru ka tol abrini pho kodi yira ko tool ku owa ghi sighiton sighiton kawaghan ode ayo ubeni iyoor kawa gh sighiton oh na wa sighi ton na ka pere nom ni di oye makpom ekpedien a na mo teleghan aruur a whohe mobo enighenaan nyina amem ilo di ini ra daph ikuraph a woh and a bean keeny idiown mo <hesitation> araar di edi esi ogbo. ka moghi di oghi na ana ku kale raar di oru mo naan omoh awe̱h oye di a lea omo araar, di osighe orumoonmaan omo̱h awe ra muughan epuiny. Sien pho mia kuri akpam okpo phe pe pho egey ka leh iyaar di umor a̱ na odi okoony na raleghan mememem ra̱ leh g̱̱han osighe oru ogina ana bin ku kobirima amoogh bin ra leh ghan inighe na <hesitation> abrini pho obeem iduon mo uwegboogh leeredean i ioo naa̱gha̱n mi ra to maghan iba̱ ma muony ami <hesitation> meemi neen.